<hesitation> Cucinà è una 'e chelli cos ca chiù t' mpar e chiù t' riend cont che è difficile e c' sta nu sacc da scoprì. Ij m' 'a cavo in cucina, m' piace, c' mett nu sacc 'e passion, però c' stann certi piatt ca verament nun sacc fa. Ogni vot 'e veg. Quann 'e veg, oppure m' 'e mangio pens, prima o poi m'aggia imparà a fa stu piatt. Per esempio 'a pasta, 'na cosa che <hesitation> semplice all'apparenza. È 'a pasta fresca chella fatt in casa. Ij nun parlo d' 'e tagliatell, ma 'e tortellini, 'e raviol, 'e cappellett, roba ca richiede mani esperte, precisione e nu sacc 'e pacienz. M' piacess a imparà da cocched'un ca 'e face buon, ca 'e face d'anni, ma magari da 'na nonna, 'na nonna emiliana. Una 'e chell ca impasta. Ci sta 'na cosa 'e magica dint 'a pasta fatta a mano, è 'na cosa ca m' piace tropp assaje. Oppure 'o sushi, n'ato piatto ca m'affascina, m'affascina parecchio e nun aggio maje avuto 'o coraggio d' 'o fa è 'o sushi. Paricchi pensano ca s' tratt sul 'e taglià 'o pesc crur, 'o arrotol, 'o miett cu 'o ris. Ma in realtà è 'na vera e propria arte. 'A preparazione d' 'o riso per esempio è delicatissima. Ci sta pur 'o taglio d' 'o pesce ca adda esse fatta precisa e e ci sta 'na certa manualità p' fa 'o nigiri. È 'na cucina tipica che richiede concentrazione, c' sta 'na tecnica. È necessaria 'a pulizia. M' piacess a d' 'o imparà, ma sia p' curiosità, sia pecchè vuless pruvà a d' 'o purtà in tavola. P' 'o purtà, p' fà coccos 'e divers. Magari dint 'a 'na serata tra amici. Oppure pozz pensà 'a pasticceria. 'Na cosa ca m' mette soggezione è 'a pasticceria napoletana, per esempio 'a sfugliatell. 'A sfugliatell fine croccante, ca s'apre. Oppure 'o babà. Babà al rum soffice, se penso 'o babà, se sbagli nu minimo addivent dur. S' fa come a nu sass. Oppure tutt 'o cuntrario s' pò fa molle come a 'na spugn. M' piacess 'a imparà sti dolci pecchè so, non sul so buon, ma song pur n'identità, 'na cultura napoletana. Quando, quann 'e faje buon è come si stiss raccuntann nu piezz storico d' 'a terra toja. E poi ci stann pur 'e dolci nu poc chiù del nord. Nu millefoglie, nu croissant. Pur qua c' vol 'na precisione scientifica, <hesitation> cu 'e dosi, 'e temperature giuste, 'e ripos corrett. Ma ci stanno soprattutto 'e grandi piatti della tradizione che sono parecchio impegnativi. Per esempio 'o ragù napulitan, chill ver, che adda pappulià p' ore. N- nun 'o sacc cucinà come si deve, c'aggia pruvat, ma nun è 'a stessa cosa, c' vò parecchj tiemp, esperienz, c' vò 'a sensibilità p' capì quann 'a carne è cotta 'o mument giust, quann 'o sugo 'a pigliat chillu colore corrett. Nun è sul 'na ricetta. È ver ver 'e propria vita. È come se foss 'na cosa che faje 'a domenica cu tutt 'a casa ca profuma. M' vuless imparà. Vuless pur imparà a fa 'na cucina nu poc chiù etnica, <hesitation> ca m' incuriosisce. Per esempio la cucina indiana. Parecchio con il curry. Tutt le cose ca m' piace a mangià, ma nun sacc preparà. M' piacess a cucinà le spezie cu 'a curcuma, cumino, oppure quella nu poc chiù medio orientale, humus. Anche qua c' stann piatt ca pareno semplici, ma <hesitation> p' 'e fa c' vò parecchia conoscenz. Quindi sì, dicimm che <hesitation> c' stann paricchj piatt ca nun saccio cucinà, ma m' 'e vuless mparà. Ma nun sul, m' 'e vuless pur fa p' mangià meglio. Pecchè la cucina è pur nu modo p' crescere, p' rispettà la tradizione e p' conosce ate culture, ma pur in un momento 'e condivisione cu l'amici e cu 'a famiglia. <hesitation> E soprattutto pecchè quann cucini cu 'a passion alla fine, tu staje facenn coccos ca, ca va buon p' te. Ma fa buon pur p' l'ate. E quindi alla fine pur si nun ven perfett 'o piatt, alla fine è semp venut cu 'o core.